L'e propi 'na dumanda che sai nen coza di, purìa dite tante coze dë fantazìa, ma l'ai nen idea, asolutamente, l'ai propi gnüne idee d'lon a ch'a pöl ese 'na coza del genere, sia nen, purté pasiensa, ma al e parei